<hesitation> شخص لكان عندو أكثر تأثير عليا أنا، هو عمي ربي يرحمو كان <hesitation> خو بابا خو بابا <hesitation> كان جا من للمان، كان بنادم مفتح بزاف في عقلو، و كان دايما يقولي لازم قراية لازم تقراي، لازم تكوني مسؤوله و تطوري، كنت نحكي معاه على كلش <hesitation> كان ي، يعني كان دايما يولهني على صوالح ملازمش نديرهم، على لازم نكون متقدمه، على لازم نكون على خاطرش هو كان عايش في للمان اذا ميحبش كيشوف تخلف كيشوف ميحبش، إذا كان <hesitation> كان عندو بزاف تأثير عليا على خاطرش نحكيلو كلش و كان كل مرا يعطيني رايه و كان دايما راي <hesitation> تع شخص متقدم <hesitation> لذا نظن علابيها منحبش التخلف على خاطرش فتح فتح لي عينيا من بكري.